Nao mana Dimy tao raho mba hiomanako ho tonga mpilalao eseke eran-tany. Mianatse am ze ndaty fa mahay. Mifanena am ze ndaty fa mahay eto am firenena. Le nao fa tena mahay amizay raho, vô mifanena am ndaty ivelany any amin'izay.